klæðaburður gerist ekki mikið yfirgengilegri en hjá listamanninum Daniel

eins konar gangandi listaverk á sýningunni

er þrjátíu og þriggja ára gamall Breti hann er fatahönnuður í grunninn en list hans teygir

anga sína yfir ótal aðrar greinar hann er þekktur fyrir

klæðnað sem sameinar hátísku og hans eigin hönnun notuð efni

hluti

skartgripi ólíkra menningarhópa og margt fleira þannig klæðist hann á hverjum degi en skúlptúrarnir þrjátíu og átta á sýningu hans í Hörpu eru samsettir úr yfir sex þúsund hlutum

og

í Hörpu stendur til þrítugasta júní og verður listamaðurinn viðstaddur allan tímann

og verður listamaðurinn viðstaddur allan tímann

þátturinn verður þá ekki lengri í kvöld en við minnum á að á morgun fellur niður þáttur vegna landsleiks í handbolta við bendum á viðtalið á menningarvef RÚV við tónlistarmanninn Abraham

sem heldur tónleika í klúbbi listahátíðar annað kvöld við verðum svo aftur á okkar stað á fimmtudaginn með viðtal við